Tamaduni le maisha ya kisasa le watuza zawolule zakiete saivofu shoka yatweve vina mavina kishka au kuto utamaduni homberu ndisha nachuiki horu maisha horu kula cheti zumbe nglishavo vandu walliwavava swahili na kusava dwivava swahile ni makabila lilwe shaalikana mshanga kaalika m- mndou kalika msilamu au kalika msigua au kalika m- makonde basi utamadu laksha ukateka kwete mnduwali wese siefo ehh